Aminay akagny edy malôha tsy de misy e fa za ndraiky e kaofa nandalo teto Antananarivo karaoty matetiky fampiasan'ôlogno aketo zany, managatsara ma- môra mampahita, ya tsaramaso koa mety, zany no ma- mampahatsara maso an'izaho, magnampy koa zany volanin-jareo.